كي بورطابل تاعك ما يبغيش يتحل عندك دو زاستوس ، لاستوس اللول سيكو تاسييي لي ميطود دو ريكيبيراسيون ، صاديبون كل بورطابل واش يعطيك ، كين اللي يقولك يقولك بار ايمايل ، كاين اللي يقولك نبعتلك ميساج في النيميرو و كاين اللي يعطيلك كاستيون سيكرات ، الا هادو سامارش با ، لا دوزيام ميطود هي ان تفورماطيه من لخر